الهاتف مانقدرش نقعد <hesitation> ساعه ومانشوفش الهاتف تاعي، إذن في الساعه نشوفو ياربي كل كل <hesitation> كل ربع ساعه، إذن <hesitation> في اليوم بلاك نشوفو، <hesitation> سبعين مره في اليوم، لا سبعين بزاف مشي سبعين، لكن هذا يختلف حسب الأيام أيضا، كاين أحيانا نسنى حاجه تلحقلي، <hesitation> كاين أيام وين <hesitation> نشوف ن- ن- نطلع التيليفون تاعي بلاك عشر خطرات في اليوم، إذن يخي هاكداك عشر مرات.